Soru bonu doru ba ke geta so jun obari a den juen so bo kegetta wey owa mero kegetta owa mai e den nu ca cha yime nsiyo so bo a bella kere geta neru juan eta rah de se oporo nne do an oh ka mere nye ehen ooyo, oka yea omor onu yo oka yea a kere kere nu eka nasan so ogbonru yo so ebo oka yea ra arah dalla oren ke nah woh bran cuse say enu ka nasa say ebo. Akegeta rakin bayin ko ageta ageta rake towan ami labira gein enu ca charunsin ototowo kesan chu okaka elera nee obari thrun njun obari a na rah ca uwa wa more iye-getta okparanwo tatan so ebo etare jereyon who jie sunde oh obari sow neru bre meer mpio a borey ore bereko inne getta intentenya in jia ah wo dodo aly wo nana key geta e churey obari neru so can torri benu anu ebabaja bo onene rah jima onene broro momo ande To akesan emo dan oheru wan yea oku eta yo maku eba fie sene dayen but era mpio bay co eta ka chan nee inseen okukare yea kare yea yime, kure dorin sine eara chure yime abalaku mpio dor re ore ke a dey gela nemi jimejima sah eta rah ton so rake or otor mor nsan yime arerun ta delle neyi nsan owa yan ko nnoi ca see enu osokuru bah yean ba baso bay ray moen ko nsan tuan brekegeta neruen bereken nsewine ton nsan ja ah nah denu biramu denu kera moen a pio nkikoe eba aba kpenwe ar see orn rah doray burry esan e ban are as owakundo ra ke ah intito ju oboro intito wan nah intito rah neru yime rojun wuun da bre ke nah wa nah okuru banase ba intito bah weru karu coh owanenuwee ko uwa wale nah, usenkpurun mpio yo cairi oro ko enu ra doray nah do okuray dor ray yian nah ra ka mor ko owo wale nenu Edan beh ero mpio kegata. Dan beh neru ero mpio yinju aowe bo owayo ba intite owa lama owayo bo beh intito rain see ray ka golah okparanwon intito ingeri nor tor okalah tortorah but okalah wa nain ingere puchinla nsan onari labiri owa della egeta bo so eerompio ria mome nee geta rah bella yo. Jiji egeta owa gbon nton rah are sotor see mor oku gelaru way bah labia wey wasenboru anna akaseru ko owa nenu bere eka egeta so nchin oo so chan ageta omre ba cha juanru ko enu besaran oka wosomoberu aka karu ko wanenu wanenu sorro nah nah bodo raka yan tima etin deru nini eka eya rompio ko nini wa bereke wen obo kune ray bobo nenu dey injiaan daan bay eropio owa ja nmii barun nye rake ochu ka we seen oboru nyee ray gboree gboree so obari a neerawe Wa wain cearu babiompioronye because nye ca momoni so so chu egeta sonchiyo wo chan ekon ko gbo gbo ragbo tiende wosun woboru olaye ya kayaba ka nera oo ogu bonjo aowe because obari re ka mor re obari re ka mor mor enu or dein enu obari mor dein enu ra ke nase bo nor so ero-mpio bay nnorinkanae ka chu okaka bey elera nemor obari, obari ka tere nah kun insee yo a kusa yime egbo boniyo bay kusa nee insee are bo ka nah bodoe bay erompio egeta ka neru nyime mpio olaka a neru koju aru oban ekesan boweeh dala enu ra doreh nah lolo mmii bah wah bay gberolare wo wa mmii mmii a tiren aden or torn kpon jirioon Nsewine bra owa na dele wninw bo olare bo kesan ballay tan omour oka bella owek undo ray nah enu ray ka na but karab eku okana ona ra ka bella bodo rinmomo nenu ra te egeta egetayo kesan abe weeh wa chaey eku-nsewine kure chue owayo tite chuba wesen obobari, oka bina kor ja ia ka dey olaeri bay bina bay ko labi awachu ekpee neba ra nama Nja bay erah owa nee bey ekpee ray nama, nja bay une owa nee bay ekpee ro doe join nonee jar doe ton nsan eka labi nsan rejar wa jar ararinmpio ah momo arenimpio kee geta tonrana ray bella bodo twa nay dein enu ogbarinnah nee oku-otoryo usekponru oku agenta, okoru obawanmi obere na olilo bera nnee kele tumblelar ra chu we so onuyo ochura wara ajuri bainru ogbinanerune nara geta pun egeta innone eh egeta but obari a labi ber bay mer egeta chuie elera bra okaka neer so obari alamaru kor to ki laeoleya ka labiri ko obari nee me njar rah gban me innoseen egberon-en rama kusan ninini nee me njar ray ke gbo ami boro otora ra ka tin re puran laye bau okpanranwo kekogeta so rein ka marun mpio ray mai me mpio me kegeta rah ah alabor because rein nana bpdp a belle kor egeta rah ananewa ray alobo nemi nah nkalaeru ko